сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл қырық бірінші эпизод
бүгін біз жүгіру және алматы марафоны жайлы талқылаймыз
ал онда кеттік
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
сәлем барлықтарыңызға
тамаша жыл подкастына қош келдіңіздер
егер подкастты бірінші рет тыңдап отырсаңыз мені тыңдап көруді шешкеніңізге үлкен рахмет
бұл подкаст сіздер үшін аптасына үш рет дүйсенбі сәрсенбі және жұма күндері астана уақыты бойынша таңғы жетіде шығады
ал енді бүгінгі тақырыпқа көшелік
өздеріңіз байқағандай көріп тыңдап жүргеніңіздей мен жүгіргенді өте жақсы көремін
оған байланысты мен бірнеше покасттар да жаздым бірнеше видеолар да
және де әлі де инстаграмда болсын кез келген жерлерде жүгіруге барлығын шақырудан жалыққан емеспін
әрине көп менің істегім келген істер аса сәтті деп ойламаймын
алайда мен сонда да қоймай жүгіруге бәрін шақыра бергім келеді
кеше ғана яғни жексенбі күні алматы қаласында марафон болды
бұл марафонда он километр жиырма бір және де толық марафон яғни қырық екі километрді жүгіруді мақсат еткен мыңдаған адамдар қаланың көшесіне шықты
мен үшін бұл өте тамаша тәжірибе болды
себебі мен қазақстанда мұндай ұзындыққа жүгірмеген болатынмын
менің ең алғашқы жүгіргенім ол лос анджелес қаласында толық марафон қырық екі километр былтыр ақпан айында болған
одан кейін мен ешқандай жарысқа шықпадым
тек қана шағын бес он километр жүгіретін жарыстарға ғана шығып жүрдім
және қазақстандағы менің бұл сондықтан алғашқы тәжірибем десем де болады
маған өте қатты ұнады
ұйымдастырылуы жағынан да жалпы халықты тарту жағынан да көлемі ауқымы бойынша да
сондықтан ұйымдастырушыларға және де барлық еріктілерге және де демеушілердің барлығына үлкен рахмет айтқым келеді
мен бұл жолы алматы марафонында жиырма бір километр жүгірдім
яғни бұл спортта марафонда жарты марафон дистанциясы деп аталынады
өйткені ол қырық екінің тең жартысы
және мен үшін бұл ұзақ та емес қысқа да емес шамалы
шаршап та үлгересің ренжіп те жетпей де үлгересің қуанып та бақытты болып та үлгеретін дистанция
сондықтан бақытты дистанция деп атауды шештім және мен соны жүгіріп шықтым
жүгіру барысында алғашқы он сегіз километрімді шынымды айтсам қалай өткенін байқамай қалдым
өзім ойланып әр нәрсе туралы талқылап өмір қала көше жан жағымдағы адамдар туралы ойлап келе жатқанда қалай он сегізінші километрге жеткенімді түсінбей қалдым
бір кезде ол ы абай көшесі мен розыбакиев көшесінің шамасымен жақындап келген кезден бастап менде шаршау басталды ақырындап
яғни бір белгілі бір дәрежеде психологиялық тозу деп айтсақ та болады
қашан жетеді екенмін

алдымда әлі төрт километр
енді мен тоқтап қалсам ба екен
жоқ тоқтауға болмайды талшын деген сияқты өзімді жан жаққа тартқан мазасыз ойлар басымды ы толтыра бастады
ең қызығы бұл жерде көбінесе айтады марафонды ол дененің шынықтырудың жарысы емес ол көбінесе психологиялық ммм шыдамдылықты талап ететін ііі спорт деп
себебі ііі көп адамдар айтады ол тоқсан процент психология болса он проценті ғана физикалық жаңағы мықтылық деп
мен оған толығымен шынымен де келісемін
өйткені егер де мен он сегіз километр алдымда үш километр бар екенін білмегенімде шынымды айтсам менінше мен ары қарай ойланып сол жүгіре бергенімді жалғастыра берер едім
он сегіз километр деген жазуды көрім де миыма сап ете қалды
о үш ақ километр қалыпты ғой деп
тезірек жетсем екен деп
алайда сол тезірек жетсем деген ой менің мазалауын қоймады
қашан жетем қашан қалай мен жүгіре алмаймын болды шаршадым тоқтай салғым келеді деген өзімнің ойымдағы мені артқа тартатын ойлардың пайда болуына алып келді
сол кезде мен өзіммен жұмыс істей бастадым
айттым талшын үш километр туралы ойлама ал қазір қайтадан бұрынғы кезді еске түсірейік

бір жарым жыл бұрынғы талшын сен ол кезде жүгіріп алып па едің деп
шынымен де мен бір жарым жыл бұрын жүгіре алмайтынмын
мен екі километр жиырма бір тұрмақ екі километр де жүгіре алмайтынмын
және жүгірген кезде де ахілеп ухілеп жаңағы шаршап тоқтап қызарып жерге отырып құлап деген сияқты солай жететінмін
соны есіме түсірдім
ыыы өзім мен өз өзімді жеңгенімгі және қалай жүгіруді үйренгенімді денемді шынықтырып ы ойымды жаңағы
жаңағы жүрегімді барлығын сауықтыруға тырысып жүргенім есіме түсті де сол мені біраз ойландырды және де ары қарай жүгіруіме мотивация болды
сөйтіп жаңағы он сегіз жиырмаға жеттім
жиырма мен жиырма бірдің ортасында келесі ойдың жанталасы болып кетті
себебі бір километр қалғанда ол тіпті одан да жақын болып көрінеді
бірақ сол бір километр шынымен де жаңағы оған дейін жүгіріп өткен он бес километріңнен де артық ммм пытка
яғни одан артық бір сен өзіңді тоздырып жіберетін кезең деп айтсақ та болады
алайда ол жерде де егер де өзіңді психологиялық дәрежеде жеңсең өзіңді алға қарай итерсең қазір сен істей аласың қолыңнан келеді ол түк емес ал қанекей қарайықшы жан жағындағымызға адамдарға қарайық күлейік деген ойлар ііі біраз алға қарай тартты
сондықтан мен толығымен келісемін
марафон және ұзақ дистанцияға жүгіру ол тоқсан процент психологиялық ойын
жеріңде жығылып құлап жатсаң да аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа
өздеріңіз байқағандай жүгіру және марафондағы ұзақ дистанциялар ол шынымен де өз өзіңмен болуға өз ойларыңмен күресуге өз ойларыңды талқылауға үлкен мүмкіндік
себебі жүгірген кезде қанша мыңдаған адамдармен жүгірсең де сен бәрібір өзің жалғыз жүгіресің
түбтің түбінде
және өз ойларыңмен алысасың
түрлі ойлар келеді идеялар соларды талдайсың
немесе жай ғана анау мынау ұсақ дүниелер есіңе түседі деген сияқты
сондықтан күнделікті өмірдің асығыс түрлі оқиғалардың жанталасында жүрген кезде өз өзіңе өзіңнің ойларыңды талдауға уақыт бола бермейді деп ойлаймын
ал жүгіру ұзақ дистанцияға жүгіру әсіресе сол екі қоянды бір оқпен атуға ы болатын үлкен мүмкіндік
және жүгіру барысында көбінесе стресс сияқты нәрселердің барлығы шынымен де кетіп қалады
егер де көңіл күйіңіз түсіп бір нәрсенің қолыңыздан келмей жатса онда жүгіруге жарты сағат болсын шығып келсеңіз
көңіл күйіңіздің көтерілгенін және оғанға дейінгі болған проблемалардың түйедей болса да түймедей болып сізге көріне бастағандығын байқайсыз
мен оған үлкен гарантия беремін
стрессті алып тастаудағы ең тамаша құрал ол жүгіру деп білемін
сонымен қатар сіздерге миллион рет айта беретін жүгірудің денсаулыққа әсері дегенді тағы да айта бермей ақ қояйын
оған менің арнайы подкастым бар
ыыы ертеректе жазылған подкасттарымның біреуін алып тыңдап көріңіз немесе ютюбқа барыңыз
сол жерде де бар
және жүгірудің тағы бір жақсы бір себебі ол өзің тұрып жатқан жерді қаланы аймақты тануға үлкен мүмкіндік береді
сол жердегі әрбір ағашпен ғимараттармен әрбір талмен ол жерде өмір сүретін адамдардың тыныс тіршілігімен әр талмен әр шөппен гүлмен барлығымен жақын таныса түсесіз
желімен жүйткіп әрбір гүлімен одан сайын құлпыра түсіп алыстағы тауларға әрбір қадамыңызбен жақын бола түсіп өзіңізді биіктікке ұлылыққа шақыра түскендей өзіңізге ынта алғандай боласыз
сондықтан жүгіру ол тек қана менің өз ішімдегі болатын күрес соғыс қана емес
ол мені осы әлеммен сыртқы әлеммен байланыстыратын оның сұлулығын көрсететін бір құралдың бірі
сол арқылы табиғатқа жақын бола түсеміз
бойымыздағы стрессті түрлі жаман заттарды алып тастаймыз
және жүгіріп болғаннан кейін өзімізді жүгіргенге кезеңге қарағанда бақыттырақ сезіне түсеміз
егер сіз де жүгіруді жақсы көрсеңіз мен де жүгіруді жақсы көрсем біздің елімізде бақыттырақ және дені сау шыдамды шыныққан адамдардың саны көбейе түседі деп ойлаймын
егер сізге жүгіру қызықты болса және алматы қаласында болсаңыз онда маған міндетті түрде хабарласыңыз
себебі жексенбі күні барлығымыз бірге жүгіре аламыз
келесі кездескенше дендеріңіз сау болып барлық істеріңіз оңға бассын
шоу әр эпизод туралы толығырақ ақпаратты талшын нүкте ком сайтынан таба аласыз
ал егер де подкастты веб браузерден немесе вк желісінен тыңдап отырсаңыз онда мен сізге эплстор плеймаркетке барып сол жерден подкаст қосымшасын көшіріп
кейін подкаст қосымшасының ішінен тамаша жыл ды тауып өзіңізге ыңғайлы уақытта тыңдауды ұсынар едім
сонымен қатар фейсбук вк инстаграм желісінде тамаша жыл атымен тіркелгенмін
барлық сілтемелер сайтта тұр
жеріңде жығылып құлап жатсаң да аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа
аялдама аялдама сен